انا شايفة احسن حل بالنسبالى عشان تدخر مبلغ ,انصحك ان انت تعمل جمعية, دا هيخليك ملتزم اكتر <hesitation> شهريا, انك فى مبلغ هتدفعه <hesitation> ويكون بعيدا عن مصاريفك فا دا هيخليك بعد فترة هتلاقلا مبلغ ادخرته تقدر تعمل بيه اللى انت محتاجه